Ika regonay_ika shoghola regy dangonay ukis ai, hikir rogo yani gurra gontisi, barka gon tierin irin regy dagsinogo, tergiya dumisinogo, oun iron ikhlaslo shoghola fi kumenkani niya wealogo nour_nourin darik irbir yani shogolal batar muntan leba leab muntan, marki muntan, marjalo, goshij muntan shogolka irin shogolsinogo eka regaysa? Wala tergiya ichi mana ichi lo dari? Ai ing irbainanga firgir.